أكثر نوع من الضوضاء يزعجني ويصعب عليا أنام هو نباح الكلاب، أحيان يكون الصوت مزعج جداً خصوصاً إذا كان الكلب بجوار البيت يحسسني بعدم الراحة، ويخليني أستيقظ مرات كثيرة، كمان لو في أصوات عالية في الشارع مثل السيارات أو الموسيقى الصاخبة، هالشي يك- يعكر صفو نومي وي- وما يخليني أنام بشكل مرتاح أبد.